וויזוי כ'וואלט צאמגעקלויבט א אנגעווארפענע קלאזיט. כ'וואלט אויסגעפאקט איין שעלף אויף א מאל און צוריקגעלייגט וואו ס'קומט און <noise> נאכדעם ווען אלעס איז שוין צוריקגעלייגט, געקוקט וואס איך וואל ארומטוישן און וויזוי.